أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغير المناخي ، التأثيرات اللي يصير فيها مثل إرتفاع درجة الحرارة ، والكوارث الطبيعية تهدد الحياة على كوكبنا، يعني لازم نتحرك بسرعة عشان نواجه هالتحديات، ونحافظ على البيئة للأجيال القادمة.